Fawakehil ton burtukanimi, mozilimi, tufahilimi, yusefafandilimi, mangalimi, jawafalimi, mangalimi, jawafalimi, <hesitation> يلا الخضروات ikoni mulkhiyalimi, oyelimi, urrelimi, tabsaangelimi, kashrangelimi, <hesitation> faul jawalimi, <hesitation> tani من الخدار يلا in yomina طبعا <hesitation> yusefafandil nadafijrun, brtukanga ekachirun, <hesitation> mozi, tufahi, جوافة, kedeka ghalingon gon, norod norod mozka, mani m burtukan, moz, malleka dumiru, lakin ta jaibin geddi tota dumiru yani marjakal fa bagniru wida